Oyi va ɛnde ao cansa ro nunɛ aba lo Ganji, Ganji na to'o bɛ wara ɛnde be. Abe lo'a nunɛ lena ɛnde yenu matete ma mi ha'irina nɛ ari ɛnde tun awe un matete.